Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, wo nyùnɔ̀ɔŋ yèɔ mìŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kòmàŋ ke mìè goiŋ niìŋ kìlà dièsua wò naim ɓɛ̀nɛ̀ŋ kuwa wèè sɔ̀ngɔ̀ wò woȧìm keì kaiŋ kòmȧŋ, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wo nyùuŋ kòmaŋ miɔ̀ŋ, dìȧ tìyèɛ nȧŋ yaȧ wo nyuùŋ gbòà mìè Dayàa wo dìȧ taaȧ nȧŋ yaȧ wo jawè miɔ̀ŋ, òfoo kiìŋ yèe, anyùùŋ nyiiŋ ȧŋ fòùm ke mìè gòo siaŋ. Anyùùŋ nyiiŋ nɔŋ naim ɓɛnɛ̀ŋ, kɛɛ e ɓìèmàŋjɛ̀wɛ̀ tii wo nyùùŋ bȧ gbiŋ fè ɓɛìŋ ɓɛnɛ̀ŋ, hiŋ mìŋ komo miè nyiŋ nɛɛ̀ŋ kè nɔ̀ŋ ke mìè ka nyiŋ kìɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa.